Ñy fomba fisaintsaiña, tsotra avao, lafa teña ro ta hisaintsaina soa, milamy soa: -Mamonjy teña toera mangingina, laha teña raiky avao ro tahy ta hametsivetsy, ta hisaintsaina, laha teña koaa, ro ta hiaro amin'olo, mamonjy olo teña, hametsivetse, handiniky, hisaintsaina miar'aminteña.